عشان ألتقط صورة جيدة لشخص، في خطوات لازم أتبعها أول شئ يعني لازم أختار مكان بعدين أحدد الزاوية حج التصوير، بتأكد إن الإظاءة مسلطة علي الشخص مركزة علية ،وركز بعد مع عيونة وأشجعه-وأشجعة مثلا أنه يبتسم أن هو يسوي حركات بعد طبيعية، بعدسين ألتقط صورة بس كدة ،وإن شاء الله تحصل صورة جميلة.